د پتلون د اوتو کولو لپاره به لومړۍ د پتلون هغه خط چې دی هغه به معلوم کړ، اوتو به یو څه نمجن واوسیګي، یا به هم یوه ټوټه راواخلو او په پتلون باندې به یې هواره کړو، له هغې څخه وروسته به په ډير دقت سره د پتلون یوه پایڅه باندې اوتو تیر کړو، تر څو د پتلون خط ړنګ نشي، له هغې څخه وروسته به د پتلون په پله پایڅه باندې اوتو تیر کړو. ډیر کسان د دې لپاره چې پتلون یې خراب نشي پتلون په څټ هم اوتو کوي.